Ny kolotsaina kanadiana indray an, dia kolotsaina ataoko hoe maka milamina angamba ny fiteny azy. Izany hoe tsy tsy tia maka sarotra izany ny olona any an fa tena milamina tsara, tso-piaina ny kanadiana ary mandray an ny fiaviana rehetrarehetra moa izy amin'izao fotoana izao na, efa fantatsika fa mandray mpifindra monina ry zareo.